Certu ca sti dumanni sunnu pi veru un purtentu. Cu' l'ha' vistu mai la Siberia e mancu haiu ntinzioni di jirici. A mia mi pari giù luntanu Carrapipi e Castruviddari, vuatri parrati di Siberia. Forsi è nta nàutru munnu o mi sbagghiu?